फ्रूट स्मूथी करपाक सगळ्यान पायली आपल्याक आवडतात ती फळा घेतवपाची। मारक या सवई पण बरी असत ती घेतवपाची सिझनल घेतल्यात अनिंग बरी। आणि मगेरी ती बारिक कातरून तेतून इल्ला दूध घालून इल्ला मिठ आणी इल्लि साकर घालून ती मिक्सचर लां या ग्राइंडरान घालून वाटपाची आणी ती पेस्ट मगेरी ग्लासन वठवपाची आणी तुमची स्मूथी रेडी।